izy ka agnatina roa andro tsy nahazo ragno, ie tsy maintsy mivologna amin'ilay tômpon'andraikitry hoe mbô mangataka omeo rano fa, tsy dignin'olo tsisy rano agnatina roa andro zegny, zahay mila miaigny, zahay mila magnasa aigny zahay mila mihignana donc zagny zahay mila rano mbô miangavy ,mangataka hoe mba vonjeo ôô omeo rano